Nche egase ng'anchete ne eyo oboremi bwe esukuma, nche no omoremi bwe esukuma, <hesitation> esukuma eye ngonyesimekande, nanyeroseria, nagora obuoyo, nanyebekera, <hesitation> ngonyara ere koba kego nkonya, nanyeoni, ekero nanyeoniri, naakanera abana bana eschool fees <hesitation> nigo nenkonyete mono buna goakana eschool fees, naoneria <hesitation> nonye na <hesitation> aba- ana ba- a- menyete <hesitation> buone, nababutorera <hesitation> na <hesitation> butora, nabak- na <hesitation> baoneria. Ekegonkonya buya, <hesitation> mono <hesitation> nero nkonyora nkogenderera korema yioka yioka, nakomboa emegondo, nasimeka yankonya koirera abana esukuru.